A sa’ari ín ntucha jii ntíkí, jii tínana soo suni sari ín ntucha jii tínana kua’a, jii ya’a kua’a jii ya’a ja’aga, ja ja’aga jaa sakua nteyuu jii tí’i ya’a yua jatiñuri.